أه اكيد من حج الأفراد أختيار البلد الذي يرغبون العيش فيه أولا خيار يعكس شخصية وحق أتخاذ قرار بما يتناسب مع أحتياجاته وتطلعاته بالحياة في بيج- في بيبئة يشعر فيها بالراحة والأمان تتناسب مع قيمه ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على جودة حياته.